مرة فما أميرة قط خرجت تتجول في الجنينة نتاع القصر نتاعها لقات خريطة ، الخريطة غريبة ظهرتلها هكا وكل شي ، مشات تشوف معناها شنيا عيطت للمختصين ولي يفهموا في الخرايط لأنها خريطة كانت من عهد الروماني والكل ، حبت تفهم شنوا هذيكا الخريطة نتاع شنيا وبدات تشوف فيها وتحلل وكل شي واكتشفت أنه فما معناها مخزن كبير وعظيم تحت القصر نتاعها.